Wo ga yigandou bé tou gueli gueli gani soron ga biréné tiya yigandé yeyi i gatini gnélé ganinko gni biréné téya wathia har gayéyi a rokho takhéyé ηéyi takhayin thiouré, takhayin nthiouré nké o kou da ken wori haranda ké lenki woyi fina yigana, yo denba téréηa denba téréηa ké nokhoηa domoda ηéyi, lorou ηéyi, lorou hara wathia woyi fina yigana, maro nké guéli guéli gani ken khayi yiguéné, kéfini souré.